مهم واجد إن على خاطر مستقبل البلاد، لازم تكون عندهم كلمة وعندهم شيء يميزهم، لازم يكون عندهم كل شخص لازم يكون عنده عقل مشاركة في السياسة، ولازم يكون حنا شي يقدر يناقشه مع العالم، لازم يكون في سياسة في الموضوع، ولازم يكون عندهم كلمة.